ممكن نشبح لهاتفي عشرين تلاتين مرة في اليوم فعلا رقم يعني لكن خاصة الإشعارات والتطبيقات وشغلك عليه وجرايتك عليه فبتضطري إنك اه تستخدميه أكثر من مرة في اليوم صراحة.